<hesitation> Raha hoe anjara asanà famelan-keloka e, zany hoe <hesitation> io zany a m- mba hampisy filaminana, <hesitation> mba hampi- mba hampita- mitandrina filaminana am'fiarahamonina zany lay famelan-keloka satria raha ohatra hoe sy mahay mamela tsy heloka zany le ologna de possible hiady foagna, possible hiady fogna hoe possible mety misy hifamono ho faty tse angamba eo de zaigny zany le tanjona am'lay famelan-keloka hoe mba mampilamina an'lay fiarahamonina.